हाँ कुछ खाण पीणा चीज इन छिन जू याददाश्त बढाण मा हमरी बहुत मदद करदिन जनकी मछली अर नटटस बीॉटश ब्लूबैरी ग्रीनटी अंडा और हरी पते दार सब्जी।